قد ما نحب بشهرية شوية وخدمة منحبهاش بشهرية كبيرة بنتصور بشهرية منحبهاش بشهرية كبيرة. خدمة ما نحبهاش بشهرية كبيرة. لوين ما نستقر ونكون روحي. اه ويلي عندي عندي مدخرات منخلي عندي اه مش عارفة هيك يعني نجمل منهم ومن بعد هلا واش على خدمة نحبها وقتها باش نضحي وناخد شهرية اقل.